'Ngo rasun si ñaan ruhua riñan 'ngo kamin min llanta tabi si kiman nane ni ka'be kache, nej bidrio riñanj nej ta'bi si ka sa'aj ta kichikin tuchej ba 'ngo sí tukuaj ta 'ngo nne kunti' riñanj, min si ñaan ruhua min sisi kinun nne kunti' ta ni a ruhua sij nachun' ruku sij maan sij, ni niin sij tuchej kaanj sij nej hiaj 'na' 'ngo kamin ruku sij nej, niin sij 'na' kamin ta 'ngo ña'an riñanj si ñaan nin' rruhua min ñaan riñanj kwenta sisi ba 'ngo chej kabi si kaanj sij níin, ni kini'in sij toj chej baj sij ni si kabin tusiki' sij ta nej si ñaan nin' rruhua min sisi kini'ñan riñan ba kij, ni si kachin sij ta tanikaj sij man tusiki' sij man kwenta riñan ba sa' kachin sij, ta min 'ngo si ñaan rruhua kamin sani si ñaan rruhua toj min 'ngo freno tako, kwenta riñan ruhua sij kanikin' si nej kwenta riñan ba si riñan ba ninj nej, sisi 'na' 'ngo ngwii nej 'na' 'ngo sin' chej kaanj nej ni ta'bbi ta sij kini'ñan ta kuhio sij kanikin sij, si itaj ni kanun sij nin' ta nej riñan ba 'ngo riñan nanikaj chej kaan nej, ta'bi si kini'ñan ta nanaj kaanj kamin ta kwenta si kinin kaan riñan ba kij ni bé ta min si ñaan rruhua. Puerta riñanj nej ta'bi si kini'ñan si bé ta min si ñaan sun orin nachi'nej riñanj nukuaj ba ni nachi'nej riñanj, ni kininj ngwii ta bé ta nej min si ñaan ruhua nej sij ñan nnej sij tukuáj sij nej, riñan nne ngwii nej ta'bi taj si be'é che ka si kwenta riñan bbe riñan 'ngo tope nej ñan nin chuhua 'ngo hiu'uj nej ni si kwe chata' ni si ka'i ngwii ki'hia nej, si nun kan chia nej sij chínchu nun kan chia si ñaan rruhua min sisi baj kamin ta kinin nej, ba 'ngo chej kanun nej ni ni si ñaan rruhua min ta kwenta kunun kan chián ngwii ta kwenta si kwej nej kaan nej nej, kwenta si kachin nej nej sisi baj sin' chuhua kamin ta nej ni si niñan rruba min ta kununj kán chia sij ta, kwenta si kachin sin ta ni si kooj man ni si kiran' chiij bé nej ta min si ñaan rruhua riñan 'ngo kamin, nej bidrio riñan tan nej bé nej ta min si ña'an rruhua kwenta kini'in sij tu che baj sij sisi níin baj sij ni kerenga' kini'hiaj sij, bé nej rasun ña'an rruhua riñan kamin nej bé tako nej ra'a nej puerta riñanj riñan nej nne kunti nej, bé taran ta min si ñaan rruhua riñan 'ngo kamin.